Kwokya echitakuli, maanya biinu ebikunulilira manya biinu ebyabajungu, kiyineu emiringo. Okusobora gamba, okugyoka omugeri ya'ba juungu rundi ogyokye nkaitwe abatooro. Hati nka abatooro, okwata ekitakiire kyaawe, okiziika omwijju nambire hali omuuro. Obutagasi okuruga'omumuuro na'makara no' buchwekachweka obukuruga omuumuro, gonka ne gakyokya noikanga biihiire. Taalimu hati kisiige awootu, kikolere otta, noikanga kihiire mu- mungeri eyo- eyobuhangwa ottayina kyoyongereho baitu bwokugamba kyokya nka abajjungu bebakukora, manya kgyogye. Ki- Kitali manya okitaalika kurungi abakukiiteeka omukyooma, okisiigeho ebiruungo kandi kihe obwiire, ne kirugiira no' yenda kyokya otta.